Ah tinat ku jlawanben poltija ne kak daten jlawu kuribe jatasa zamanin be aja paɗuɗa, mapunetim aɗihat kija japa, ap japa funinja jlawu nekci kulliyya koro tamyaye ajalha gamyanja toh mapunumdo jawai tinanja jakati beu inayak ci akci dagawati, tinanbe jadukwa jlawak i fita, ajamcho bacatik tinau akci tasaija akcin ci dagini tinau na dakati katcina, aja jakati amyak ben nabe toh əmchi atimanko tupin ben takimu ichka kayimak kija jin dulwa gakei i tita imcho, amma imdin itku aci dane gayi mariravanyi ai yatak barkat kiri, i jlawa i gano binan be aja dukwago jlawarci i kuli yi imdinno acasuwenyi na ko itkwa kakarin yaya wane aye na gafiti siktlawa ne ane du riro na dagafi daina ai yadukwe kuli toh amma jlawak ii bo aja dukwi tita, amma ko awna jlawi na wunaski sam manam yaye aigita barkat kiri, to amma tirka kaimun kijam achoman, toi i wujuruk tima yar we i kiziren ye yauwe, adinan ka yarke na kulakwen da kiɗincho azubi, kulakwe da kidi wujurin irwemso nabe, sai kan wujuruk barau ye atiye gijina gifta sasan na ya ɗiɓda inchuno aci apuno gamdan gaɗe barau man awun ɗeri barau ka nan naske barau nan nakze, tina wujuruk marakwa atu kiɗa wanan əmdin gaɗe, are wanak marakwau har acimso mapunau aci duwon makuwenyi kwaya har ya koteri na aci da gafigi na awunade na nade marakwau du duwa neri har japta ben na kori gabarici ai acin barnatigi acim banatigi toh jlawan insoci jlawuk sabu salbarka- salbarka benna kan iclika kaimon no sai karek sabu gijai musu karen na tləra pitta, kareu asiki tlara pitta mena ben dackitikaimon umdau azim.